<hesitation> ho torosi wa zuna mu a me yɛrɛ zun oro torosi lo bia we oni ma tete a wa mia'inso wa mia'inso se un ma mu han torosira twa mibin han to'a mu sa <hesitation> anpul mi dio pil la twa mimi a pil la bena yɛrɛ <hesitation> ma vɛrɛzo vɛ mi ho wa a ma we hɛ oyi hani to mu'a yeye un mi jisa han torosira sona ni ɲan o ma seni a vɛra yoropɛ a de'o zubɛ a hɛ'ara